біздің әжелер заман ағымнан қалыс қалды деп кім айтты
ақсамай апаларымыз бүгінде жастар арасында кеңінен қолданылатын гаджеттерді пайдалануда да әлеуметтік желіде де белсенділігі төмен деп айта алмаспыз
бірақ бұл уақыт талабы ма қоғамға келген зиян ба
қазіргі заман әжелері тақырыбы бағдарламаның кезекті санына арқау болмақ
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
ортамызда бүгін кішкентай бүлдіршініміз отыр дінмұхаммед
нешедесің алтыда
мхм кім баласысың
атаның атамның
ыыы әжемен бүгін бірге келіпсің әжең сені еркелетіп еркелететін шығар иә мхм
апаң саған ыыы күнде бірге жүреді ме жаныңда жүреді ме иә мхм
не істейсіздер
сіз бірге не не істеп жүресіңдер сабаққа барамыз
сабаққа барасыңдар иә биыл мектепке барды
әжесіне сөз берейікші дінмұхаммед кішкене эфирден қобалжып тұр ғой деймін иә
ы немереңізбен бүкіл ы күніңізді өткізесіз бе әлде қазір эфирге келдіңіз бе
жоқ не бұдан үлкен үш немерем бар бұдан кейін тағы екі немерем бар
соларменен ыыы жаңағы айналысамыз міне бір жыл болды осы немерелермен айналысуым
бір қызымыз бар немере қызымыз өзімнің ұш ұлым бар
ы өзім ұл туғаннан кейін армандайтынмын қыз немерені өзім бес баладан кейін жалғыз қызбын
іхі мен өзім қуаныштымын и өзіме немене еді келін енесінің топырағынан жаралған деп келін алғашқы келін алғанда мен ойладым
енді бір қыз немере болса екен қызымдай болса екен деп енді мен тұңғыш немеремді қырық үш жасымда көрдім мхм мен өте қуаныштымын
түсінікті енді сіз ы қазір өзіңіз әже ретінде немен айналысасыз бос уақытыңызды бүкіл немерелерңізге арнайсыз ба сонда
көп бос уақытымды мен енді көп немерелермен айналыса бермеймін өздерінің әкесі шешесі бар мен өзім негізі жетім балаға тұрмысқа шыққанмын
өзім ойлаймын мен көп уақытымның бәрін мен былай бүйтіп беріліп ыыы өзім үш ұлыммен айналысқан емеспін
бәрі кішкентайынан өздері өз еркіменен өзінің нелеріменен ыыы өсті
ы жаңағы шектеу қойған емеспін садикке де ыыы үлкен балам өзі екінші баланы апарып алып келетін бірақ садикке апарамыз алып келеміз
ол айналысатын да уақыт болған жоқ біздің енді жас кезімізде ондай уақыт та болған жоқ мхм екеуміз де жұмыс істедік
бірақ садикке апарамыз уақытысымен кешке қарай аламыз бірақ менің үш ұлым да өзі самостоятельно мынандай ешқандай маған ы ауыртпалық ешқандай проблема жасаған емес құдайға шүкір
сіздің ойыңызша қазіргі әжелер қандай болуы керек
қазіргі әжелер негізі немерелерге қарау керек деп мен основном өз балдарыммен айналыспағаннан кейін было бы өзі әке шешесі өздері
баланы қандай екен әке шешенің қандай екенін сезінсін деп өздеріне әрі қарай не етемін
ертеңгі күні мынау әжесінің өйткені жаңағы мен өзімнің шешем бес ұл туғаннан кейін ең тұңғыш екі ұлын екі абысынына берген
содан менің ағаларым мені туған қарындасым деп есептемейді сондықтан мен бұларды өзіме алып шли жақын тартып не етпеймін
үлкен немерем қатты өзіме жақын болды сондай не болды сосын кейінгі кезде мен уже әке шешелеріне әрі қарай ертең жаңағы олардың келешегі
немере қанша да баладан тәтті болса да бердім дейсіз ғой
не иә бірақ ішімнен қатты не етіп тұрамын анау жаңағы баламның немереңнің аяғына і тіке кірген тіке мына маңдайыңа кірсін дейді ғой енді иә
өзім де жаман қатты не етіп тұрамын осылар бір жерге құлаватса нетыватса құдай ай сол менің қолыма кіріп кетсе екен или менің қолым қанаса екен деп
осыларға жаным ашып не етіп тұрады жақсы көремін мен немерелерімді
мхм бірақ енді ыыы өз әке шешесі тәрбиелегені дұрыс деп ойлаймын
түсінікті студиядағы қонақтарымыз қосылайықшы жалпы әже қандай болуы керек сіздердің ыыы көзқарастарыңыз бойынша
мен ыыы әжемнің қолында тәрбиеленген дегенде өзі әкем кенженің бір үлкені болып саналады сондықтан да әжемізбен бірге тұрамыз
ыыы қазіргі әжелер қандай болуы керек дейді ғой қазіргі әжелер енді жас шамаңыз бір елу алпыста шығар иә сіздің
ыыы сондықтан да сізде кішкене ыыы қалай көзқарас қалыптасқан қазіргі заманауи көзқарас ата анасымен бірге тәрбиеленсін деген жоқ жоқ иә
ал менің әжем қазір жетпіс бес жастан асты мхм ы бес уақыт намазын оқиды яғни ыыы қазіргі ммм сіздің айтып отырғаныңыз ыыы немересі ата анасымен тәрбиеленсін деп
қазір енді менің әжеме әкеліп тастамайды ғой кішкентай немерелерін дұрыс па өзі өз басын өзі әрең алып отыр дейді ғой енді
мхм сондықтан да мен ойлаймын қазіргі әжелер заманауи әжелер ол ертең немересі ол өзінің бір көрінісі дейік
ертең сіз немереңізге қарап өзіңіздің бір екі ыыы мүмкін қылықтарыңызды байқап қалатын шығарсыз
сондықтан да қазіргі әжелер ол ыыы айтады ғой ата анасымен бес уақыт ы аптасына бес рет болса екі ыыы сол аптаның екі күнінде әжесіне
әжесінің еркелігін жаңағы әжесіне еркелеп атасына еркелеп яғни ыыы бұнда бір ммм тепе теңдік болу керек
мхм ата анасына да бір баланың жаңағы несі болу керек және де әжесі мен атасына да бір ыыы қарым қатынасы болу керек
сондықтан да ммм бөліп тастамау керек заманауи бұрынғы деп ол бұрынғы әже қандай әже немересіне жаман болсын деп не етеді тәрбие береді
сондықтан да ыыы ы немере баласынан гөрі әжесіне ііі немересі жақын дейді баласынан гөрі сондықтан да
қазіргі уақытта ы әжелерді салыстыра аламыз ба бұрынғы әжелер мен қазіргі заман айырмашылық бар ма байқалады ма
енді ы біз ыыы немерелер әжесі атасы болғаннан кейін еркелетеміз ғой бірінші кезекте сондай жанымыз қалмайды
өз балаларымызды еркелетіп өсірдік жас кезде ал енді балаларымыз немерелерімізге мейріміміз төгіліп тұрады ғой енді
құшақтаймыз сүйеміз қошақаным ботақаным құлыншағым деген сөзді мен аяған жоқпын сонымен балалар сонымен семіріп өсті
немерелерімен бірге ойнаймын бірге күлемін ертегі де айтып беремін жатарда қазір бірақ онша ертегі айтпаймын олар өлең сұрайды менен
мысалы жазда апамның ауылына барып едік қыдырып бір қошақан алдымнан шыға келді жүгіріп деп мен нақышына келтіріп айтамын ғой балаларымның көз алдына елестеп
ертегіден гөрі менің өлеңіме енді мен өлең кейде шаршап тұрамын да жатарда ұйықтатарда үндемей отырамын ал ұйықтай ғой десем әже өлең деп сондай
қандай шаршап тұрса да айтатын шығарсыз енді айтамыз шаршағанымыз басылады ғой
одан кейін тарихи бір оқиғаларды есімізге түсіреміз соны айтып береміз мхм
сөйтіп балалармен немерелермен біз жасара береміз немерелеріміз қуанған сайын біз жасара береміз
түсінікті ортада ы гүлнар апамыз отыр
шыны керек сізге қарап әже деп айта алмай тұрмын
бес балам бар ы алты немерем бар үлкен баламнан төрт немере екі екінші баламнан екі немерем
енді бірінші немерем жаңа айтып кетті ғой мен қырық жасымда бірінші немерем келді
өзімнің ол кезде өзім де босанған уақытым балам мен немерем бірге өсті
ол кезде менің сезімім былай әже деп айта алмадым өзімді себебі өзім жап жас
кішкентай өз балам болған соң бірақ екеуі де балам сияқты өсті үлкен немерем қыз бала әрі жақ ааа қалғандары ер балалар
енді мен бақыттымын себебі сондай немере берген соң алла тағала
енді немерелеріңіз енді өзіңіздің і бос уақытыңызды қалай жұмсайсыз
мен дейтін негізінде немерелер пайда болған сайын оларды бесікке салып бәрібір рәсемдерін өткіздім
оларды әлдилеп жаңағы өлең айтып мен ондай өлең айтқан жоқпын бірақ өзім шығара беретінмін алла берген балапаным деп сол алтыным деп
ыыы ол кезде мен жұмыс жасаған жоқпын қазір міне екі жыл екі жыл бұрыннан бастап осы жұмысты бастадым
мен келіндерге айттым ммм мен өсірдім қақтым бәрін қолдарыңызға бердім бөлек шығардық
содан кейін өзіңіз енді өзіңіз бағыңыз себебі мен жұмыс жасаймын бірақ жаңа осында отырған көрермен айтып кетті бес күн өзіңізде алтыншы күн мен демалыс күн менде
оларға звондаймын сағынғанда сағынасың олар тәп тәтті олардың ы былдырлаған сөзі олардың иісін мен сағынамын арасында өзім барып кетемін
ы демалыс күнде өзім алып кетеміз бірге отырамыз мен көп бөлемін олардың ұйымшылдығына бір бірінің алшақтап кетпеуіне көп көңіл беремін
енді қазіргі өзіңіздің ойыңызша қазіргі әжелер заманауи технологиялардың бәрін меңгеруі керек пе
меңгеру керек себебі менің кеше балапаным кішкентайым ол төрт жаста маған звондап тұр ақмама дейді мені барлығы иә
ақмама мен звондап тұрмын дейді төрт жастағы мен айттым сенде сотка жоқ қой қайдан деймін жоқ менде телефон бар қолымда деді сағат сондай қазір шығыпты ғой
мен өте қуандым потому что мен оны білмеймін көрсетші маған келіп көрсетіп жатыр кеше бәрін білуім керек ол маған үйретіп жатыр оны білмегенімді
заманауи әже болу керек себебі ол қазір заманда әжелер і өздеріне қарауға ммм
ыыы өздеріне де қарауды ұмытпау керек қарауға ұмытпау керек себебі біз әйел адамбыз әйел адам болған соң өзіңе қарауың керек өзіңді күтінуің керек
сондықтан да осылай әдемі әже болып отырған
сіздің сіздің айтқан ы күтіну керек қарау керек дегенде сонда нені меңзеп отырсыз өзіңіз
себебі олар бізге қарайды ғой олар біз ы бізге қарап өседі ол ыыы
жоқ күтіну деген мағынасы сіз өзіңіз қалай түсінесіз ы өзіңізді қалай күтесіз деген
күтінгенде ол дейтін өзің ы спортқа шұғылдансаң өзіңді кітап оқысаң өзіңді өсірсең ол балалар да саған қарап өседі ғой
немерелер де соған қарайды олар ы тәрбие содан басталады өзіңнен басталады түсінікті
мынадай нәрсе де ыыы кішкентай бала жаңағындай әжесінің қолында өсетін ыыы әке шешесінің қолында өсетін ол кішкентай кезінде нені көрсе өсе келе соны соны істейді
мысалға қазіргі таңда әжелереміз жаңағы гаджеттерді ұстап отырып соған телміріп отырса түрлі жаңағындай әлеуметтік желілерде телміріп отырса
кейіннен ол ол бала кішентай бала подсознание соны кішкентай көп көрген нәрсені істейді ата анаға
әжесі көріп отырса әжесі соны істеп отырса ол өскенде де ол мынау дұрыс нәрсе екен мынау мынаған қарап отыру керек екен деген секілді сол
сіздің ойыңызша сонда әже қандай болу керек менің ойымша әже міне мен мынадан қорқамын қазіргі заман жаңағы жаһандану заманы дейді
қазіргі таңда көптеген мемлекетте өздерінің мәдениетін өздерінің тарихын жоғалтып жатыр
біз мынау қазіргі отырған әжелеріміз мынау тарихты білген мәдениетті білген әжелердің соңғы тұяқтары да соңғы соңғы поколение осы әжелер мхм
бұл бұл әжелереміздің жаңағындай ыыы барлығы ене барлығы әже
осы келіндері осындай ы жаңағындай түрлі гаджеттерде қарап отырған әжелерді көріп жаңағындай мақта қыздың ертегісін айта алмайтын
өлең айта алматын бесік тербете алмайтын әжелерді көрсе кейінгі үшінші төртінші поколение уже мәдениетімізді тарихымызды да жоғалтамыз сонда содан қорқамын
сонда әженің тәрбиесі жоғалады деп отырсыз ғой әженің тәрбиесі жоғалады иә әженің тәрбиесі жоғалса ұлттың тәрбиесі жоғалады яғни сенің тарихың
сенің мәдениетің сенің жаңағы бүкіл құнды дүниелерің баланы сусындатып өсетін құнды дүниелердің бәрі жоғалады деп айтқым келеді
жалғастырып жіберейін бұл бала дұрыс айтып отыр айтқан сөзінің жаны бар
ал енді мәдениетіміз жоғалады ұлттың көптеген жаңағы салт дәстүрі барлық жақсылық қасиеттері жоғалады деген ол қорқыныш шынында да бар
өйткені қазіргі әжелер мінекей қазір сөйлеп отыр бәрі ііі сөзінен аңғарып отырсақ
ыыы келетін бір күнді белгілеп қояды басқа бала сонда ол сол күні ғана баратын болып басқа күні бар оның басқа күні де барғысы келетін шығар
мен енді ата бабаның жолымен айтайын деп отырмын
біздің қазақ ата бабамыз айтқан ғой сөзіңмен мазалама ісіңмен көрсет деп
сондықтан мен сол ісіммен көрсетейін деп отырмын не істедік міне немереге мысалы мынау мінекей менмін
мынау менмін жұмыс істеп мінекей мынандай дәрежеге жеткен
ал енді менің немерелерім осы ордендің де медалдің де әрқайсысын ұстап мынау не бұны неге берген анау ол дағы таным
ол дағы жаңағы істеген ісін иә білгісі келгені
міне мынау мысалы менің сабақ беріп тұрғандағы студенттерім міне мынау қазақтың қара балалары
мхм міне қалай киінгені көрініп тұр міне сонда мынау неге тақиямен отыр мынау неге былай отыр оны сұрайды
тақиямен отыратыны ол нағыз қазақ өзінің қазақи жаңағы дәстүрін салтын ұстап отыр деп
ол да тақия киетін болды ақыры міне әрі қарай қарасаңыз мінекей не істейміз міне
мынау бәріне аяқ киім тоқып беремін кестеменен жаңағы келінге аяғы ауыр болғанда мынандай қазақтың киетін байпағын міне өз қолыммен кестелеп тігіп беремін
оны балалар көреді олар да киіп алады мынау менің бір бөлмем мынандай қазақша
сөзіңізді бөлуге болады ма сонда сіз немерені бірге әжесімен атасымен бірге өскенін дұрыс айтасың
міне менің айтайын деп отырғаным жаңағы сөзбен мазалама мынаның бәрі
бала келін қолыңызда немереңіз қолыңызда бірге тұрады бірге тұрмайды бірақ
кішкене тыңдап алыңыз мінекей жаңағы бес бөлмеме бес бөлменің бір бөлмесін мінекей қазақша кәдімгідей
киіз үй түрінде иә мінекей қазақы үйге ұқсатып шаңырағыменен астында сырмағымен алашасымен иә міне
сандық көрпесімен олар келе сала ананы көрпені жайып жіберіп аунайды жаңағы қазақы жастықты ою салған таласып өздері соған жатады
міне көрдіңіз бе міне бәрі қазақша ал енді әрі қарай алатын болсақ менің футбол командам бар
ендігі бір айтатын нәрсе
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс бағдарламаның келесі бөлігінде жұлдызды әжелердің тұрмысы жайлы білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз қазіргі заман әжелер тақырыбын талқылап жатырмыз
түсірдім жеті қызды ұзаттым иә соның он бір он екі баланың несі төртеуін ғана аяқтанғаннан кейін жолдасым дүние салып өтіп кетті дүниеден
жеті балам мойнымда қалды сол жеті баланы алланың әмірі мен білмеймін ол біреуден қарыз ақша алып болмаса кредит алып болса байлығым жоқ
бірақ та жеті бала бәрі институтын бітіріп адамын алып қызымыз ұзатылып свадьбасы жасалып соның бәрі істелді
осы балалар тәрбие алғаннан кейін балалар үйленгеннен кейін енді немереге келдік
енді немереге келген уақытта балалар бөлек бөлек үй болып кетті
бағана балалар келеді амандасады кетеді қолымда келінім бар балам бар онымен бірге тұрамын енді
ал балалар келгенде амандасады да кетеді әй балам бері келші сәлеметсіз бе дейсің амандаса кетесің мен кіммін мен үлкен әжеңмін
сондықтан әуелі кіріп келгенде қалыңыз қалай деп қолды алу керек құшақтап мені қалыңыз жақсы ма деп бетіме аймалауың керек мхм
немерені осылай тәрбиеледім енді сол немерелерден қазір шөбере көріп отырған әжемін жасым сексенде
мынау енді қазір жетпістен астық кішкене адамды айыратын адамға баға беретіндей жасқа келдік
біраз орындарда жүреміз ы былай орысша айтқанда общественный орындарда көп жүреміз мысалы
мешіт болсын ыыы аурухана болсын ыыы магазин болсын дүкен болсын иә болмаса монша болсын
сонда мынау ыыы қыздардың келіншектерде беп белгілі болып тұрады әжені көрген атаның әженің тәрбиесін көрген бала ерекше белгілі болып тұрады өзі
ата ана ата әженің тәрбиесін көрген адамға жақын адамға көңіл бөліп үлкен адамдарға
бір өзінің ыыы сені сыйлағысы келіп сені құрметтігісі келіп танымаса да бір түрлі сондай жылы шыраймен беп белгілі атаны әженің тәрбиесін көрген балалар
мен өзім қырық жасымда әже болдым ыыы соны қызым болды сол немеремді мен он жасқа дейін алып бақтым оқуын оқысын бітірсін ол
сол немерем өзгеше мысалы қазір енесімен он жыл енесімен біргі тұрады бір әй шәй деп көрген емес үш қызы бар
оның балаларын тәрбиелеуі күйеуіменен сыйластығы енесімен қарым қатынасы өте ерекше өзгеше деп айтамын
міне сондықтан да ата мен әже қазақ халқында оның тәрбиесі оның маңызы өте үлкен
ол сен былай бол деп маңдайынан түртіп шұқымағанмен де ол кісінің айтқан сөздері ол кісінің жүріс тұрысы
өзінің ұстауы оларға өмірлік сабақ болып өмірлік тәрбие болып қалған қалады
түсінікті енді бізге бүгін ы студиямызға қонағымыз қосылды ғой бағдат апай сіздің өзіңіздің әжеңіз есіңізде ме
иә қандай болып еді
енді ол кездің әжелері басқаша болатын енді мен бар жақсылықты бар ұлы қасиеттердің бәрін сол әжемнен үйрендім десем болады мхм
әжем деген ыыы ел сыйлатын кісі болды
ы ертеңі таңертең келіп елдер келіп амандасып ыыы қалыңыз қалай ы деп бір шай ішіп кететін мхм
ал егер келмей қалса жаңағы іздеп отыратын мен енді содан соның бәрін көріп өстім мхм
ііі менде сол ыыы үйіме қонақ келіп тұрса екен ыыы қонақтар көбірек келсе екен көбірек ы елмен амандасып елмен жүздесіп ыыы жақсы адамдардың жанында жүргенді жақсы көремін мхм
өзім әжемін енді қазіргі заманның жоқ енді мен енді керемет ондай үйде отырған былай әже емеспін ғой мен жұмыс істеп жүрген адаммын қазір
сіз өзіңіз қазір ы немерелеріңізбен қарым қатынасыңыз қалай
енді мен күніге деп айта алмаймын күнара қазір мен енді астанаға келдім ғой иә немерелерімнің қасындамын
қасындамын дегені болмаса мен ылғы күндіз жұмыстамын бірақ ыыы әйтеуір түстен кейін қазір мен кіріп шыға алмай асығып бұнда кеттім
қазір осыдан босай саламын жүгіремін жүрегімнің бір түкпірінде солар тұрады ылғи жүгіріп барып қалай болыватыр екен көріп
шамамның келгенінше көмектесуге тырысамын ал енді бар жағдайын мүмкіндігімше ыыы мүмкіндігімше әйтеуір жағдайын жасап отырмын
сіздің ойыңызша балаларды кім тәрибелеу керек әке шешесі мен ата әжесі ме
енді оны бөлетін еш нәрсе жоқ анасы тәрбиелесін ал шамам келсе мен де тәрбиелеуге тырысамын
бөліп жарудың қажеті жоқ деп ойлаймын керегі жоқ иә мхм
кім ыыы не көреді өмірде осы өскенінше қасында қандай жақсы адамдар тіпті мен қасында жүргенде мен жақсы жақсы жерлерге
үлкен концерттерге болмаса үлкен бір осындай кездесулерге алып баруға тырысатынмын өзімнің балаларымды мхм
енді қазір де соны мүмкіндігінше алып барауға тырысамын себебі көрсін мынау жақсы адам еді мынау деген үлкен адам еді
мынау ыыы осындайларды көбірек көрген сайын қазір менің қыздарымның есінде мысалы шерхан ағамен кездестірдім мысалы асанәлі ағамен
осындай қонаққа шақырдық үйде болып еді ғой сонда мынандай деген сөздер айтып еді ғой деп әлі күнге дейін қыздарымның есінде
мен ойлаймын енді немеремнің де сол есінде қалса екен деп сондай
бұл жерде қандай әжесіз дегенді міне жаңа балалар дұрыс айтты мінекей мен баланы құптаймын
бағдат да дұрыс айтып отыр ұяда не көрсең соны ілесің дейді
мхм менің кішкентай ұлым міне қазір мынау соның балалары мінекей мынау солардың күнделікті салып маған әкеліп жүрген суреттері мінекей көрдіңіз бе
әжеме әже мен сені жақсы көремін әже сағындым деп күнде біреуін алып келеді бұл да тәрбие
ал енді әжеге келетін болсақ әженің де әртүрлісі бар мхм әженің де әртүрлісі бар
әже жаман болайын демейді бірақ кейбір келіндер әжеге баласын ұстатпайтындар бар
ауруың жұғады ауызыңнан иіс шығады ал енді сол әженің киген байпағынан ұялып мектебіне жиналысқа апармайтын немерлері бар мінекей сенің киімің дұрыс емес деп иә
мінекей жоқ иә сондықтан сондықтан бұл жерде бір жақты қарауға болмайды
сонда әже қалай киіну керек қазір әже өзінің заманына қарай киіну керек заманына қарай
аяғы ауырады оның тізесі ауырады ы ыңғайлы киінгісі келеді жылы киінгісі келеді иә
әр адам өзінің жағдайына қарай киінеді мысалы мен мінекей жоғарғы ы университетте жұмыс істеймін шетелге көп барамын
сондықтан мен мына әже құсап киініп бара алмаймын бірақ бірінші күнге осылай киініп барамын қазақша шапанымен бәрімен
ал енді күнделікті күнделікті міне жаңағы қазақтың әжелері қазақтың әйелдері
мынандай екен деп үлгі өнегені көрсін деп міне білесіз міне осылай жүремін жастар соған еліктейді
бүгін студиямызда біраз әжелеріміз жиналды қарап тұрсақ киімдері әртүрлі
киімді баяғыда да біркелкі кимеген әр облыстың өзінің кимешегінің түрі болған иә
әр облыстың кимешектің сыртынан байлауышының өзінің үлгісі болған үстіне киетін киімнің де оюы басқаша болған
мхм сондықтан ол киімге қарамайды қандай киім киме сонда ұлтыңның иісі көрініп тұрса
ұлтыңның иісі қыл аяғы жай орамалдың өзін дұрыс байлап келсең әйел адамға ұқсап міне ол дағы ұлттық нақыш
сондықтан тек шапанды киіп алып кимешекті киіп алып жаңағы салақтап байпақпен жүру ол әже деген оған мен қосылмаймын
байпақтың да әдемі қылып тіккізіп киетін әжелерді көрдік
байланысты қалалы жерге байланысты ыңғайына ғой мысалы мен киемін мына апа сияқты тура бұл сияқты кимешек кидім наурызда
немеремнің әжесі ме ы кимешек қазақша киініп келсін деді тауып алдым киіп бардым әдемі жарасады әрине енді сіздің жасыңызға келгенде киерміз
наурызда бәрі киеді ал енді жұмыс істейді мен жұмыс істеймін машинаға мінеміз жүгіреміз этаждан этажға шығамыз
бір жерде шапкамыз домалаватса бір жерде галошымыз түсінікті апа иә
айгүл апай сіз де енді әжесіз ғой қалай қалай киінген дұрыс айгүл апамыз
мен сол қырық екі жасымда болдым әже қазір немерелерім уже жиырма төртте жиырма беске толып қалды
но бірақ та мен әлі де әлі де солардың өміріне қатысып солардың ы өзім зейнеткер болсам да ы олардың қасында жүремін
ыыы кішкентайларынан олар мені тіпті әже деп те айтқан жоқ себебі жас болған соң болар ыыы себебі мен жас болдым шынында да жұмыс істедім
ол уақытта тіпті немерені қалай қарайсың тек вот көргенде қарайсың ал бір немеремді өзім өзім асырап алып өсірдім
шөберені вот бағып отырмын себебі мен зейнеткермін уақытым жұмыс істемесе
иә осындай тек передачаларға шақырғанда келгенім болмаса басқа уақытта немерем ы шөбереммен боламын
мхм яғни бүкіл уақытыңыз балалармен өтеді
бірақ та әжелердің әжелердің қазіргі әжелердің осындай біздің қазақ ұлтының киімін киген әжелер ойлаймын енді былай тек мында передачаға киетін шығар
күнделікті енді ешқандай ыыы біз ондай киімді кие алмаймыз себебі мхм заман бөлек
киетін шығармын бірақ та мен әжелердің кәдімгі мына біздің заманымызға қарай әдемі киінгенін ешқандай өзінің үйлесіп тұрса өзіне неге киінбеуге
және м қазіргі балалар шынында да шынында да құрттай болса да менің иә ы шөберем
ы бір түрлі мен анау ұзын көйлекті киіп не етіп келеатырсам сен әжесің әжесің әдемі әжесің маған мен сені әже жақсы көремін мен сені сүйемін деп солай айтады
а егер де өзімнің үйде жүрген неменнен шығып садигіміз апаратын садигім жақын түсінікті әже киінбедің ғой неге киінбейсің дейді ғой
сенің жақсы киінгеніңді жақсы көріп тұрады мхм өзімше ойлаймын сол да бір тәрбие ғой деп сол да бір дәреже әрине
и өзін өзіне қарап әйел адамбыз ғой енді себебі өзіңе үйлеспейтін затты киіп ы шыққаннан одан мағына болмайды деп ойлаймын
айгүл апай рахмет сіз енді күнделікті осындай киіммен жүрсіз бе апа
көшеге шықсам осындаймен жүремін мхм осындай көйлек біздің енелеріміз үйреткен
келіндеріміз жалаң бас жүрмеген еш уақытта жалаңбас жүрмеген әжелеріміз солай үйреткен
мхм мысалы мына немерелеріміз біз жаңа келте көйлек кисек әже не болды бүгін келте көйлек киіп алыпсыз дейді неге ұзын кимейсіз дейді айтады менің да не қыздарым да
өйткені бұрын бізді енелеріміз солай үйреткен бәріміз де қызметкер болып жұмыс істедік уақытысында бала шаға асырадық
он жеті бала асырадық немере он жеті шөбере үшеу солардың бәрі өсіп әже дегенді қалдырған жоқ әлі
бақытты әжесіз ғой нұрхан әже
бұрынғы әжеге ұқсамайды қазіргі әжелер ұқсамаймыз айырмашылығы көп
елу жылда ел жаңа дейді ғой енді
әжелердің түр түрін бірақ бұлардың бәрі әже екені рас әженің аты әже
тек әже жүрегіндегі жақсы сөзін жақсы тәрбиесін немереге беріп жатса сонда ғана жақсы әже мен солай деп білемін
енді ол киіммен әрине ол да дұрыс шығар басқаша болып жүрсең ол да дұрыс шығар
бірақ та өзінің бар қазіргі оқыватқан баласына мектептегі соның ертегісін көмегіне берсе ертеңіне көмек берсе
болмаса шығарамайатқан есебіне соған көмектесіп жіберсе анау келінге болса ол да көмек сенің енді үйіңде отырсаң әрине қол тимей жатқан әжелерге өкпе жоқ
ал үйіңде отырып өзіңше соткамен айналысып отсаң ол әже ешкімге де жақпайтыны рас ол сотканың ы жасқа да үлкенге жақпайатқаны рас қой кешегі анау мен енді
жастарды жаулаған смартфон жаулап жатыр ғой
екінші класс оқитын немеремнің тақырыбы алла тағала соншалықты әдебиет оқу деген екінші классқа мен білмеймін әдебиет деген бесінші класстан бастайтын еді
сол өзінше бір ертекті түсіне алмай жатыр соны бірге оқып соны бірге айтып келгеннен кейін нәтижесін сұрадым әже бес әкелдім деп бетімнен сүйеді
ол бетімнен сүйші деватқан мен жоқ сондай қылып өзіңе мен мақтанғаным құдайға тәубе
әрбір баланың жүрегінен өзіңнің немерелеріңнің жүрегінен орын тапсаң нағыз әже сол деймін
түсінікті әңгімені өрбітпес бұрын экранға назар аударайықшы
жылағаның болады ма
әсілінде әже десе көз алдымызға келетін осы бейне
ұрпағын өсіп жеткізіп ұлын ұяға қызын қияға қондырып болған соң ендігі қызығы немересі
уақыт оза заманның да өзгеретіні заңдылық елу жылда ел жаңа демекші күн озған сайын қырық құбылған қымқуа тіршіліктің ағысы жойқын екпіні күшті
содан болар бұрынғы деп қазіргі деп салыстырып айтатынды шығардық
кешегі әже мен бүгінгі әже қандай деген сұрақ туындары сөзсіз бұрынғының бет бейнесі белгілі бәрімізге
енді бүгінгі әжелер қалай өзгеруде жанару
маған көмектесші маған паролім дұрыс емес болыватыр
ол спортпен айналысып шет тілдерін үйреніп саяхатқа шығып тұрады осындай заманауи әженің бірі лена тоқсанбаева
ол сексеннің сеңгеріне жеткен шағында ғаламтордың жұлдызына айналды әлем елдерін шарлап саяхатшы әже атанған қария соңғы сапарынан алған әсерімен бөлісуде
жолбарыстың балалары ойнап жүр отырдық қасында бардық ұстадық сипалап
ыыы майда баласы өзімізбенен ойнаватыр келіп түрткілеп иіскелеп кәдімгі қандай сондай
ал күлімхан бөрікбаева болса егде жасына қарамай футбол ойнағанды ұнатады
өзімен қатарлас құрбыларымен кешкісін доп қуып жасыл алаңда уақыт өткізеді
осылай бос уақытта салауатты өмір салтын насихаттап көргендердің таңданысын туғызады
вообще мы конечно ломаем стереотипы
әрине біз қалыптасқан әже бейнесінен өзгерек шығармыз үйдің жұмыстарын істеп немерелерімізді бағып серуендеп тұрамыз
алайда әр адамның өз қызығушылықтары болады ғой сондықтан өзімізді де ұмытпаймыз
заман өзгере келе қариялардың да өмір сүру салты мен тұрмыс ерекшеліктері өзге реңк ала бастады
кешегі әжелеріміз бүгінде апашкаға айналса да бәз баяғы бала сүйгіштігін парасаттылығы мен кемелділігін жоғалтқан жоқ
тек заманауи болудың жақсысы мен жаманын ақыл таразысына тарту сіздің еншігіңізде көрермен
әсел арыстанбекова жандос айқожин пендеміз ғой ток шоуы
жаңа енді бірнеше ы әжемізді көрдік қой сюжеттен
бұл жерде компьютердің алдында отырған әже енді менің өзім үшін бір қызық көрінеді екен сіздерге қалай жастар
айтып кетейік ыыы қазір бүгінгі тақырып сол бұрынғы заман мен қазіргі заманның
өмір бойы компьютермен жұмыс істеп зейнетке шықтық қой сол компьютердің заманы ғой енді
олжас айналайын мен бір ауыз айтайыншы мына балаларды да жастарды да үлкендерді тыңдап отырмын иә бір ауыз айтуға рұқсат болса айтайын мен
бізде қазақта мақал бар қазақтың сөзі деп айтылған сөз ғой өз балаңды өскенше бағасың немереңді өлгенше бағасың дейді
сол осы енді біз қазір соны өз әжемізден бастап құдайға шүкір міне өзіміз де әже болып тіпті шөберелі әже әже болып отырмыз
енді өзіміздің әжеміз де бізді қалай бақты арқасына салып ол кезде арқалап жүретін еді ғой
міне риза болсын әруағы риза болсын өзімнің әжем ұлбике әжем мені арқалап өсірді жалғыз қыз болдым жалғыз немересі болдым
енді сол үрдіспен келе жатырмын мен мысалы иә енді өзімнің енелерім де ене болды олар да менің балаларымды бақты
олардан кейінгі мен енді мен өзім алып отырмын қазір енді шүкір аллаға енелерім де жоқ әжем де жоқ өзің сияқты енді өзім әже болып отырмын
қырық үш жасымда немерелі болдым ол кезде жұмыс істеп жүрдім солай бола тұрса дағы қызым оқуда болды студент болды алып келіп тастады алматыда оқыды мен тараздамын
ыыы қарадым он жасқа дейін жаңағы мына сияқты сол немеремді қарадым алғашқы немерені өзі тәтті болады өзі ерекше болады
басқа немерелер бір төбе бірінші немере бір төбе болады солай ғой әжелерің солай
енді шүкір аллаға қазір немерелеріме мен қазір не істеп жүрмін қазір қандай әжемін мен
иә мен өзім ойлаймын жаман әже емес болуым керек өйткені осы уақытқа дейін немереме қараймын
ыыы балаларыма қыздарыма ұлдарыма қолымнан келгенше жәрдемімді аямаймын қазір балаларымды немерелерімді мектепке апарамын алып келемін қазір кішкентай
сіз компьютерді қолданасыз ба компютерді мен бе иә жоқ қолданбаймын компьютерді білмеймін
бәріміз ы мысалға мен де әке шешемнің қолында өстім қалада өстім жазда үш ай каникул бар үш ай каникулда үш ай бойы ауылда өткізсеңіз сіз бір жылға азық болады сол ата әженің
әжелердің миссиясы негізгі мақсаты немере бағу жандарым қай кезде де болса да
әкесі мен шешесі
жоқ енді тек немере бақса ол өзіне өзі уақыт жұмсамайды ма
бақпа бағу керек әке шешесі әжесі тек үлгі үлгі көрсету керек жақсы
бағу дейтін сөз дұрыс емес махаббатын беру керек әжесі иә
әжесі мен атасы бағу міндеті емес жақсы көру
ы солардың да көрсету керек атасы мен әжесі бар ы немерелер олар і ерекше болады а вот жоқ атасы мен әжесі жоқ немерелер олар бір бөлек
жанында бір бөлек баладан сұрамайсың керек пе әже керек емес пе
мына жігіт сөйлесінші енді апа
бірақ менің өмір сүру салтым менің өзімді өзім ұстауым оларға үлгі өнеге тәрбие деп білемін
менің немерелерім қ бәрі қазір осы передачаны көріп звондайды алматыдан
жоқ енді қолданған апаның да айыбы жоқ шығар енді ол да көргісі келеді ғой
жұмыс болған соң отырамыз сол компьюьтерде баяндамаңды жазасың сабағыңның жоспарын жазасың
сабақты беріп неғыласыз
сабақ не тұрғанда мен тұра тұрыңыз жоқ сіз айқайлап олай істемеңіз мен ұлттық психологияны оқимын
қарағасын сізге уақыт керек өзіңізді қарап өзіңіздің неңізді қарап да тыңдаңыз тыңдаңыз
неге мен тек өсірдім бақтым қарадым соған не етесіз мақтанасыз оған мақтанбау керек
түсінікті айгүл апай сабыр сақтайық кішкене
бала әке шешесін біліп туу керек әке шешесінің тәрбиесінде болу керек себебі сендер қартсыңдар уже қартайдыңдар зейнеткерсіңдер де і ата уже жоқ сендерде
әке көру керек ол деген немере әкесі мен шешесінің қасында жүру керек
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс біз қазіргі заман әжелері тақырыбын қызу талқылап жатырмыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз қазіргі заманауи әжелер тақырыбын талқылап жатырмыз жастарға сөз берейікші рұқсат болса әлішер мырза
тынысына қарайтын болсақ көптеген ы барлығы жұмыс істеуге тырысады ы өмір сүруге деген секілді
қазір енді өзімнің ыыы қоғамда болып жатқан өзімнің ортамдағы әңгімені айтатын болсам әке шешеміз де бірдей жұмыс істейді
өйткені баланы асырау керек оқыту керек деген секілді алдына мақсат қойғандығы бар
үйде әжеміз бар ы дұрыс айтасыздар білім бала білім алу керек оған қамтамасыз ету керек
енді әжеге көбінесе айтады сен енді ыыы үйдегілер өзіңіздің ата анасына айтады баламды қарай тұрсаңыздар біз жұмыс істесек деген секілді мәселе
бірақ енді мен ы қарсы емеспін заманауи әже деген ұғымға неге себебі қазіргі таңда әжелеріміз жастайынан олардың да өз баласы болды біріншіден
бейнеттенді бейнеттенді енді ыыы зейнетке шығып отыр зейнетке шыққан соң зейнеттің қызығын көруге көру керек себебі демалу керек кез келген адам деген осы ұғым
ол қызық әр әже үшін әртүрлі ғой
дұрыс бірақ менің айтар ұғымым мында отырған кейбір кісілермен келісемін өйткені баланы ата ананың өзі бағу керек деген
себебі әже ол белгілі бір таңда ы әже әже жасына келді ы қартая бастайды ал баланы келешекте бірге жұмыс істейтін ол әке анасы қалады
әжелік тәрбиені кім береді әжелік тәрбие бөлек
сол тәрибеден үлгі барлығы басталады ғой
қуаты жетпейді ғой ол қартайды ол құрметті демалысқа шықты қарағым ау сен жассың түсінбей тұрсың мхм мына жігіт дұрыс айтып отыр
мысалға жоқ енді бұрындары әжелеріміз немерелерімен отырды ғой айналасында
айналайындар мынау бар ғой қазір біздің уақытымыз жоқ шынын айтайын біздің уақытымыз жоқ балаға қарайтын
менің біз мынау жұмыс істеген адамнан бар ғой қиын анау мешітке барып арапша оқимыз иә
иә екі үш күн занятиеге барамыз бірер күндер медресеге барамыз бірер күндер детдомға барып ы мүгедек балаларға көмектесеміз қай жерде общественный мынау мына
сіз сондай әйтеуір өзіңізді өзіңіз жетілдіріп жатырсыз ғой
жоқ сол біздің уақытымыз келмейді бір күн үйде болатын күні қуанамын ой бүгін құран оқиыншы шіркін ай үйде жақсы болады
сондай жерлерге немерелеріңіз арапша үйренсін детдомға кішкентай балаларға барып солармен ойнасын соның өзі тәрбие ғой
соны көріп отыр ғой олар соны көріп отыр олар қуанады соған
мхм біздің әжемнің уақыты жоқ әжем бүкіл благотворительностьпен заниматься етеміз ғой міне менің подругаларым отыр бірге жүреміз
жетім балаларға барып үйіне апарып балаларды киіндіріп шығарған күніміз де болды
түсінікті енді енді барлығымыз шетелде не болып жатқанын барлығын қазір естиміз ғой барлығымыз да ақпарат ағымда отырмыз
ыыы батыс батыс елдерде европа ақш елдеріндегі зейнеткерлер көбінесе жиған ақшасын барлығын ы саяхаттауға жұмсайды екен
енді біздің әжелердің жөні бөлек қой басқа ма мақсаты қандай ы балабек мырза
жастарды айтып жатыр үлкен кісілер де айтып жатыр ы өйткені ыыы мысалы ы жастар енді мен де енді үлкен кісі емеспін ғой сондықтан да біз өзіміздің басымызға түспегеннен кейін
ол ыыы теориялық тұрғыдан айта берген ол көп нәрсе ол ол жерден бітпейді бұл нәрсе
өйткені бізде ы бұрыннан стереотип қалыптасып қалған мысалы әжелер ы үйде отыру керек ы немереге қарау керек
бұл жерде баққан деген сөзді ол қолымен тамақ беріп ақша тауып әкеліп сол баланы баққаны емес бұл жерде сол тәрибені тәрбиені біздің қазақта
тәрбиелі тәрбие сөзді баққан дейді мен баққанмын дейді ол мен баққанмын деген сөз ол жерде мен тәрбиелеп шығарғанмын деген мәселе де
сосын мысалы орыста орыста бір мықты бір ыыы психолог ғалым бар ыыы аманашвили деген
сол кісі айтады мысалы сіз дейді мысалы і өмір сүріп отырған адамға өмірді үйретпеңіз дейді балаларды айтады да мына өзі өмірге келіп өмір сүріп отырған
сіз қанша өмір үйреткенмен де ол бала сізге ұқсайды дейді бала болсын немере болсын сізге ұқсайды сондықтан да сіз өзіңізді өзіңіз ең бірінші өзіңізді өзіңіз тәрбиелеңіз дейді
өзіңіз жақсылаңыз сол кезде ол сіздің артыңыздан ерген сіздің жаңағы ы жасаған әрекетіңізді көрген адам да жақсы болады дейді
ол отырып алып сен өзің жамансың анаған келіп жақсы бол өзің темекі шегесің анаған темекі шекпе деген нәрсе дұрыс болмайды да бұл жерде мхм иә
сондықтан да өзіңіздің өзіңізді өзіңіз тәрбиелеңіз түсінікті енді қазіргі әжелерге келеті болсақ заманауи әжелерге
жаңа көрсетіп жатыр ы спортпен айналысып жатыр компьютер ме отырып жатыр ол денсаулыққа пайдалы ол сіздің әже болдың барлық нәрсе білдің емес
ол сіздің біліміңізді жетілдіргеніңіз ғой сондықтан да мен ол әжелерді қолдаймын да мен әжелер туралы ешқандай жаман сөз айта алмаймын
жоқ енді бұрындары әжелеріміз енді ауылға барғаннан кейін әжелердің үйіне барғанда енді оның құртының дәмі бөлек болады ғой
бәрібір енді әженің орны бөлек қазіргі уақытта енді сіз психолог ретінде балаға берілген тәрбие әже бар әженің тәрбиесі болғанда атаның тәрбиесі болған кезде ерекшелігі болады ма
тек қана ата ана тәрбиесі бергеннен қарағанда
жоқ ы бұл жерде і мынадай екі екі буын тұр да мысалы ы жаңа ғана ата ана болғандар мысалы ата ы әкенің ыыы ананың рөліне кіргендер
және де ол рөлден жиырма қырық жыл отыз жыл өтіп кеткен кісілердің екінші қайтара тәжірибесі де
бірінші тәжірибе екінші тәжірибе ол бәрібір де і тиімдірік болады да мхм и балаға да жақсы әсер етеді
өйткені шынымен де әжеден көрген мысалы атадан көрген тәрбие ол өйткені ол кісілер мысалы өмірдің қызығын да ы жаңағы киындығын да барлығын көріп өсті ғой
сондықтан да бұларда мысалы өмір тәжірибе өте үлкен бұл жерде мысалы ата ананың да рөлі бар мысалы ата әркім
әр адамның отбасындағы әр адамның өзінің жаңағы балаға деген тәрбиесінде өсуінде деген ықпалы әртүрлі
сондықтан да екі адамнан гөрі төрт адамның тәрбиесі бәрібір де ол адам ыыы жалпы балалардан артықтау болады және де ерекше
қазіргі заманда олжас қараңызшы мен мысалы ыыы қайткенде де жақындастыру әжесі аталар барлар айтып отырмын ғой ыыы немерелер бақытты деп
енді ы заң шықты ғой мысалы біз шетелге бір жаққа баратын болсақ ыыы доверенность туған ата әжесіне доверенность жазатын заң шықты
енді мысалы былтыр мен америкаға бес алты немеремді алып америкаға ыыы әке шешелері қалды бізді шығарып салып немерелерімді алып атасы екеуіміз кеттік
доверенность екі тілде бағана орыс тілінде і және де ағылшын тілінде жақсы барып келдік әрине
енді мысалы бір жағынан қарасаңыз ыыы ата мен нелердің арасын кішкене алшақтатып жіберетін сияқты бір жағынан заң қазіргі қауіпсіздік жағынан дұрыс сияқты
асыл сіз ол құжатқа қарап өзіңіз ренжіп қалған сияқтысыз ғой
кішкене ренжіп қалдым жоқ қазір қауіпсіздік үшін бәрін түсініп тұрмын ғой бұрын ондай жоқ болатын кейін енді ғой енді ұрлап кетеді баланы
әже деген әже деген атына сай болу керек кішкене қыздар сыртқы бейнемен де өзіңнің жүріс тұрысыңмен де сай болу керек соған
міне алдыңда отыр әже жас әже болса да қандай әдемі төгіліп жүзінен мейірім көрініп тұр ііі сіз жақсы тәрбие беріватыр деп сенемін
соған ұқсас енді ешкімді мен бұл жерде әлгі критика жасайын деп тұрған жоқпын бірақ дегенмен сыртқы бейнең де сай келу керек әже деген атқа
біз өйткені үлгіміз жүріс тұрысымызбен киім киісуімізбен сөйлеу манерамыздың барлығы біздің үлгі
балаларға берген немерелелерге де беруге де тырысамыз мысалы сырласамыз иә оңаша қалғанда сырласамыз
сен мына папаң сендер үшін жұмыс істеп ертеден кешке дейін сендерге тамақ киім кешек неғыватыр мамаларың өмір сылайды
біз оңтүстік қазақстаннан келгенбіз біз жақта негізі оңтүстікте әже деп менің енемді немерелерім әже деп өсті мінекей мені апа дейді
он екі жасар немерем бар үлкенім екі ұл екі қыз тәрбиелеп отырмын ы құдай берген
үлкендері қыз қыздан көрген немерелерімнің үлкені он екіге келді де а ұлдан енді көріп жатырмын ы немерені
бірінші қыздың немере немереме барған кезде жоқ барған кезде бесік алып барған кезде мен өзімнің немереге деген тартуымды
мінекей немерем әлима осы астанада туылған үлкен немерем де әлихан осы астанада туылған а ұлдан екі немерем бар қыз ағайша айсырға
бірақ әлиханға арналған ыыы өзімнің тартуым болды әлимаға арналған бөлек бөлек әрқайсысы немереме бөлек бөлек тартуларым бар
әлима ықыласым соны қағаз жүзінде жазғанмын немере деген қандай шекер менен балдай
былдыр былдыр тілімен тәй тәй басқан ізімен нағашысын қуантар міне осы немере ботабектегі әлихан данышпан болып ер жетер
ай рахмет түсінікті
немереме енді әлимаға бұл астанада туылған ғой өзінің тақпағын айтыңызшы өзіне арналған апасынан
астананың жұлдызы серікжанның құндызы ақеркенің сымбаты атасының қымбаты бұл кім десеңіз әлима гүл апасының бриллианты
гүл апасының бриллианты мені бұлар гүл апа дейді менің атым гүлнар бірақ гүл апа дейді барлық немерелерім мхм түсінікті рахмет
қазіргі кезде кимешекпен қамзол киген әжелер сиреп бара жатыр келбетінің өзгеруінің заман талабына ысырамыз көбіне
бірақ себеп тек мында ма көзқарас әртүрлі барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар